أكيد نحب نكون سمكة قرش يخافوني الناس الكليكا المحيط كاين ومالكي وزيد عندي برشا قوة معناها في سنايا آآ الناس الكل تهابني معناها المخلوقات الكل تهابنى في المحيط وزاد العباد يهابوني الانسان زادا يخاف مني وكيرعوني مثلا الناس كيراعوني في الشط يهربوا مايقربوش للشط.